Epindi binene ngathaka engahikaku e Jinja, ngathaka engaghenda enga ngayighoma erisaghendaku omwa America engayarambura, engaghendako ebungereza engalhebya okwa mipira coz nganzire omupira wakutsibu so ngathaka engaghenda ngo kwa fly emirates no kwa airport sinathahikaku naku ngayighomba erihikaku.